Akora leha vita amin'ny lamba zao ai: <hesitation> côton, nilon, <hesitation> soga, tergal a, polyester a, de lamba satin, lamba Landy, lamba mena.